Ba san yeti magasin sɛka ti tu tara peera lɔgerɔ, a de la solemiisi n maalɛ e ti ba tara peera lɔgerɔ. A ni zɛ bee kom'asega dukɔ la ti ba yi'ira ti firigi la gee iŋa la a tari la yoko ti fu ni dikɛ lɔgerɔ la kɛ'ɛsɛ bi iŋɛ ko'om iŋɛ ha nya dikɛ hu kipeeremɔ la n de zom la dikɛ pa'asɛ bin gee dikɛ tari kiŋɛ ta toŋɛ fu bugum nya di'i basɛ ti a vileŋera peera. Lɔgerɔ peerɛ magasin n ani se'em n bala iŋa ka tari nu'usi nɔna amaa a vileŋeri mɛ ti lɔgerɔ la peera ti lɔgerɔ la la n peeri la fu wa yehe aayi fu ko'o ka dɛɛla, see ti fu di kɛ fu nu'usi nɔm gee dɛɛle. Lɔgerɔ peere magasin la ani se'em n bala.